मैं जु ची गिटार बेजोंड़ सीखंड चांदु किलेकी गिटार मैते भोत पसंद ची अर मैते लगदु यु भोत पोर्टेबल भी वोंदु अर हम वेते कखि भी ले लीजै सकदा छिन अर गिटार मा हम गाना थोड़ा आसानी से सीख सकदा छिन।